Doom-aadama sa dundu bi, danga war a óolu nit. Waaye yaw sa boppa bul óolu sa boppa. Waaw. Ñun loolu lañ ham si dëkkin. Boo dëkkeek doom-aadma yi óolul nit ñi, gomël nit ñi. Nit ñi ñépp def ko ni comme yow waaye yow moom bul óolu sa boppa. Defal ni sa boppa yow doo dara. Su ko defee nit ñi óolu la. Moo mun a yaatala dundu bi. Waaye boo óoloo sa boppa bam bam bam bam bare doo mun a defak, doo mun a defak nit ñi waaw loolu de ham naa ko si dundu. Boo óoloo sa boppa bam opp doo mun a defak nit ñi. Sa defanteek nit ñi du neex, waaw. Boo óoloo sa boppa bam opp defay comme doylu sa boppa daal. Boo doylu sa boppa bam opp doo mun a defenteek nit ñi lu bare. Waaw sa boppa deŋ koo def di <hesitation> yow sa boppa daanaka xamuloo baaxoo daal yow nga téye sa boppa moom. Nit ñi ñoo ley gis ne danga baax, ñu fonk la, ñu xam ne kii nii ku baax la, su ko defee nga mun a defek nit ñi mu neex waaw loolu de xam naa ko si dundin bi waaw.